Ny kolonsaina any Etazonia ah, <hesitation> Etazonia zany malaza raha amigna resaka hira karaha ny rock ah sy jazz, de akeo koa malaza koa izy amigna resaka sport karaha na basket ball regny de regny tegna malaza raha ohatra hoe kolonsaina any Etazonia koragnina.